Ha inon zoh si dahum e. Inon idama asii o. Abhang bii inon idama asii eyangha mangwo ma nsii ohuri bi khe, akeh ozizoha azoha, akhe meh iroha, awoneh. Awon ake ekpo ahah. Aghe eyimi, akhe abubughi, aghe itabhassi, aghe ekpombo ma se ma ezen ting edanam. Anaben ba akwa chi che ma, even onong, onong aya onong ogbaho khewo sii inon ham eyengha ivaa nsii tam inon idama asii e. Sii weh sii anong bani p’uweh wop khi iyan. Ayok banne ma keri bii beh debim anangha agbuha ha inon oyongha evuu e. Ohuribi evuu khe, ona evuu chah mbembe ode khedami macha ebokpa vuue. Ebokpa vuu khe, ekpo kpenamkpen beh nanghe but ebembe vuu, khe azok che anna chi, edamodam but inon zidom ozam eh. Inon ghi ibri damm asii mah e. So khe momo won seh achi. Khe wo sii ham inon eyangha waa nsii e. Inon idam ozam eyongha evuu e, haham e.